Esmanga, fafair tanigoni omranga hafair, tanigoni bilid aina agika hafair, tanigoni hidokadeifan geresinga hafair, erin hido shoglsingoni sana hikelek erin shoglsingoni eri hido kadeifan shoglsingon hafainami.